Este avitna chi nigenda genda televisión genda este genda radio genda vixnat tena chitu tujinio yo ngenda television ya'a este yuu ka'a vée noticia vée nua tunde vée netunde vée chivexiko vée nda pais inka ño'o nuu yuyuan nativo kixa'a niyen tiempo kinini xhen na'a tiempo ke iin eclipse kande iya yo'o ho kan este iyayo nji ñuu, uun naxave planeta ya'a yukaka kan kaxton yukuan inoticia ninu ninu kanja nikanya yivininu vee iin nii kue ye nuu ve'e tenjan denuve kue ndenu ndenu naxi kuku yukan nja'a njanuan este yukan nuu xhexte lecion ijinio dejuno, nujan kuu di este nuu region ya'a on rehion mexico inka inka estado kanuxhen kuu kii noxticia kayuu.